Erehyehyɛ mbuukuu bebiree a odzi kan, ͻwͻ dɛ ehwɛ ankorankor buukuu biaa na edzin a ͻdeda do. ͻba no dɛm a, ibotum ahyehyɛ mbuukuu no egu ekuwekuw mu. Ebɛfa mbuukuu a hͻn dzin dzi nsɛ anaa dwuma a wͻdze dzi no dzi nsɛ na ahyehyɛ ne nyinaa akͻ kuw kor mu. ͻba no dɛm a, ibenya kuw ahorow bebiree a ne nyinaa ibenya mbuukuu ahyɛ ase. ͻma mbuukuu no hwehwɛ nnyɛ dzen wͻ dɛm kwan yi do.